Izy koa zah mandeha, ohatra hoe ampisafidianina amy tômôbilinah magnokany na bisy alekoleko zah mandeha tômôbilinah magnokana satria zany libra zah agnatin'igny na meky zah mbô afaka mandeha mafy tsy mijanojanono mbô fa sitraponah fô ze tany tiàko hijanonana zany hijanonana.